Mihina fia, da mihina tsako oo!da mihina vary e! Da mihina akondro hendasy e! Mihina kazaha la mihina hena zay zano no tena hanin'olo baka Colombie any.